Nako engka makkutana kedda uleng iyanami narekko makkeda uleng iyami wisseng e nasabaq iyemi esso-esso uwangkalinga napoada to matoakkuq makkedda- narekko makkedda i uleng seddi uleng dua uleng tellu uleng eppa uleng lima uleng enneng uleng pitu uleng arua uleng asera sibawa- uleng seppulo uleng seppulo seddi uleng seppulo dua narekko maelokiq isseng i na aseng-aseng ulang to ogiq riyolo e deqna wisseng i nasabaq deqna engka napoada i tau e nah selaing iyero aseng-aseng uleng duap- seppulo dua uleng engka to biasa napoada tau ri bola e iye makkedda e uleng muharrang uleng safar raibul awwal raibul akhir raqjaq sabbang ramalang uleng syawal zul khaeda na zul hijja nasabaq iyeromi makkukku e nalori wangkalinga narekko Engka aseng-aseng uleng to ogiq riyolo nasa- nasabaq iye makkukku e deqgagani to diolo- diolo-diolo e lao manengni maddiolo manengni naiyana iyero tommi na nas- nasering napuada to matoa e engka mpa e iyaro tommi idiq mulle dipoada nasabaq iyaro tommi esso-esso diengkelinga narekko maccarita i uleng